لا متظاهرتش منعرفش علاش، أما كنت نحب نمشي عادي ميقلقنيش أني نمشي نقرا خاطر كيبدا يذلني باش نفيق الصباح مثلا نفيق، برك منحب نمشي ككنبدا نتظاهر ممكن أني نزيد نهول أني مريبه شوي، نحب نحسب روحي مربيه أكثر باش مانمشيش، أنا نجم نكون مريضه شويا كاهو مش أني نغيب.